Kimu báwaa bɛ, báwaa hiŋi a wa a yɛ i sɔ, i ya-ko mo ya ma bawaa yɛ i sɔ. Lɔŋfeŋ! Kimu gbasajambá bɛ, sama kpɛe, ya báwaa kiiye, ɔɔ hiŋi pɛ i maa kii. Kɛ, gbasajambá ai ti i booɔ. Ai ti i booɔ i ta gbasajambá kaai. I bɔ a jia. I bɔ a jia a. I bɔ a jia. Ya-ya nɛe- ya nɛe bawaa ɔɔ ba. A yɛ i sɔa. Bɛma sámaa kpɛe lɔɔ báwaa mɛ nu i tia i ja fɛna wa. A i fɛe lɔɔ, báwaa mɛ nui na ai sɔ i mai. Kɛ a bɛ liikɛ na kɛ a wa lɔŋeŋ wa. Kɛ i konii-hiŋi i woa, kɛ i konii taa i ya kii kaŋ mande ɔɔ i taa hiŋi gbasajambá mu ɔɔ jambá mande mu, i ya kaai i na i ya be a ye. Kɛ a bɛ a lɔŋna. Ya bi jiae bawawa ɔɔ ba, a yɛ i sɔwa. Kɛ i maa jia, a be-a be a sɔa. taai gbi wae nge i bɔa tɔ jea a koa bɛma kɛmu i ya ke, kɛmu i ya ke. I yɔ, o na. I ma kekɛ jia. ɔɔ i ma ko mande jia kɛmu a kuŋ i sɔa. taai gbi i woa i ya bia, i guuna wa a fɛ i ta i ya bia. Bɛma a kiina bɛ. a be a kiina sɔa. Bɛma a nui kii kaamu, i be taa nu. Te gbi i bɛ taana i bɛ a biana i bɛ nanaa a. Te gbi i bɛ a biana i bɛ nanaa, i bɛ a kɛna a nua kúuɛ ɔ. ɔɔ i bɛ a nua kɛ na-kpaŋ mu a nui ki kaamu, i taa i ya nu kii nu Lamatáŋ i ma-i ma kekɛɛ jia, ɔɔ i ma lia mɛ nu jia báwaa bɛ baa, anu bee a sɔa. Bɛmãa taai lɛi gbi wae ŋge, ya-ya-ya-ya fɔe anui na saa, anu be a sɔa. kɛ i konii táa i gúu a fɛ. Kɛ a kɛ, musukɔ bɔ bɛ niiɛ kaŋdɔ mɛɛ. Báwaa! Te gbi ai báwaa kɔ wa kɛ. Ai ba bia wa kɛ ai ta a ya kii nuu piiɛɔ. Kɛ stay báwaa mɛ nu ya tɔ wa kɛ. Bɔ ai gbasajambá kai a ya-a ya nu ko. Kɛ stay báwaa mɛ nu, a nui old ma mɛ nu tɔ wa kɛ. Bɛma aa nu kiie, ready sa koa, ai ta-ai ta ai báwaa mɛ nunu bia. Bɔ báwaa ai to a gɛŋndɛ na wa ai na a. Ai to a gɛŋndɛ na wa ai na ai ya kii baaŋ kɔ. Ko mu báwaa wae ŋge <noise> kɛmu i ya sɔ kɛmu a yɛ i sɔ kiimu lɔɔ tiiɛ nu bɛ ɔɔ wúu nu, a kpɛlɛ. A yɛ i sɔ wa leŋ. Mɔɛ kɛnunu wae, <hesitation> mɔa fula leŋ mɛ nunu, anua nu-manimɔɛ nu anua nu mu wae, bɛmãa boii-anui boii yusu wa kɛ. Ai ya nu sɔ wa kɛ wae. Kɛ a be anu sɔ taai gbi wa. Komu, feŋ bii nu wae, anua-anua sɔ wae nge kpɛlɛ. ko bhii mɛ nu.